Da̱a̱n yane yi ɗe ga̱ de hen zem a bi ga̱fe tong tamake ma̱ nie na̱ nni, hen zem ɗe ma̱ tuot ta̱, wel na̱ a sol ba, wel na̱ a de ɗe mu ɗe i da̱a̱n tiak ga̱ pya, ɗe ga̱yi men de muao ga̱ man ga̱fe ma̱n ɗe da̱a̱n tlak ga̱ pya ban de shal, ban de ko ma̱ ɗe ma̱ ɗe naan tong tamake men ni ɗe ma̱ sa̱n kem mi. La ga̱n ɗe kak ga̱ la dam, dong ba, ya kamata kiak ga̱n pya, ga̱n ɗe da̱a̱n kiak ga̱ pya ga̱n ɗe da̱a̱n ko ma̱, muap la na ga̱, muap na kiak ga̱ pya ko la ga̱ ku nang muap ga̱ na ga̱, la ga̱ ru bak muap ga̱ na ga̱ da̱a̱n kiak ga̱ muap tuot de ma̱ sa̱ sa̱ yi pe ga̱ ga̱me da̱a̱n kaɗa̱k men, tuot ma̱ rwan sa men dip men ni ma̱ sa̱, man degurum ɗe ga̱ kiak ga̱ dam ba. Nie ga̱fe ga̱ yil men, ma̱ yilma̱ na ma̱ naka̱ men kiak muap dam ba, ya kamata ma̱n ɗe ga̱shak, bi ga̱de naan ɗe tongg sa yi de tong eip war yi men, de ma̱ kat ta̱ ma̱ sa̱n tiem yi, amita̱ ka kiak ga̱ pya na̱. Bi ga̱ zem na̱ da̱a̱n yaneyi ga̱ de na̱ bi na hen zem a zoom ɗe ga̱ sam yi ga̱ yit gamai, ɗe ma̱ ɗe yi masem ba de gurum ga̱fe kiak muk ta̱n dam, de ma̱ tuot ta̱ pa̱sem ma̱ maam mi muap pi suam maam mi ɗe ka ga̱ dal yi. Wa to tong ma̱ tuot ɗe ma̱ maam mi ɗe ka ga̱ dal hok yi sen, de pua mo̱n ga̱ yok ga̱me muap la met ɗe na gwen ga̱mai gun tiot gum de gu shit kwal ga̱ demen, tong dong yit muap. Da̱a̱n kwal ga̱ ɗe na kwal na̱ a hen, hen muap. Da̱a̱n kwal ga̱ ɗe na̱ kwal na̱ a hen, hen dongvel, naan na̱ hen ɗe fan kwal kwal, hen zem de gwen ga̱mai de gu ga̱ ne bi ga̱ de muen ni ga̱yil na̱. Kuma kiak na̱ pya nie ga̱fe da̱a̱n rayuwa ga̱ ɗe na̱ ba hen ga̱ wel ɗe ɗegurum ba de ma̱ tuot ta̱ ɗe ma̱ kat sa̱n tiem yi. Ho ɗe tong ma̱ muan ni, ko wuro ɗe di ɗe na yi ma̱ nan ga̱ ɗe bak muduut ma̱n ɗe di pa̱sem de tong ma na yi de tong ma̱ muan ni ga̱ men de yi gu pa̱men bi tong ma̱ muan ni ga̱ men de yi gu pa̱men bi ga̱fe ya kamata, ɗe tong ma̱ ma̱ na shak yi dip men ni, de tong ma̱ muan ni pega̱ ga̱me. Ma̱ bool ago ga̱ ga̱ fyer men ba̱k. Nmutuut ɗe tong ga̱ epwaryinmen, men kuma, men ga̱n da̱ kwal ɓa ga ta̱ nda men, ga̱ta̱ ga̱ na ka meo. Bi ga̱ sa ta̱ ma̱n ɗe ɗong ma̱ kwal kwalyi yeneyi na̱ ga̱ de na̱ nda̱a̱n he zem a kiak ga̱ dam mɓa henzene a tiak ga̱ pia. Ko-nda̱n ma̱ ga̱ fe ma̱n de ga̱ shak. Hen zem a tiak ga̱ pia, henzem tiak ja̱ dam ba ɗe ga̱ sa̱n tiemyi muop la do̱, muop a da̱ na men ɗipmenni, ga̱ ma tiakmue a ga̱ pia ga̱ ma tiakmue a ga̱ pia be kamata ɗema̱tuoti ga̱ tiakmuk dam ga̱na̱ tiak muk dam, dong ba tong ma̱ ya war ga̱ ga̱re ɗe ma̱ muop la kwal muor yan nɗe ma̱ ruan sa mundi de mo̱ ɓaa na'an ni ɗe na'an ga̱ ep'war yi nmen so, akwal ga̱ fe hen ga ma ta̱ ga̱fe